Dziꞌk nak ñi-ña- ñanu xkuꞌn xc̲h̲ug nap xc̲h̲aꞌ c̲h̲en, naꞌl c̲h̲en xc̲h̲aꞌ ñaná nonga nup ldzin xgëbná xguná ñaná, nix nge knu xiu ñaná c̲h̲uꞌlyas c̲h̲en, bos xkasa c̲h̲akwen ñaná.